Sɛ oribisa m' mpɛn dodow a motum ahyɛ nsu ase wɔ aber a monnhom a emi mɛka dɛ bɛyɛɛ... mpar du. Nsu na a mennhyɛ da nnyim eguar dze na emom kakra a motum aka n' osiandɛ sɛ ɔbor dɛm mpar ne dze a ɛno dze annhwɛ a biibi bɛyɛ m'. Monnguare na nsu da - nsu a ɔso biara da. Nna mpɛn pii mofra de yeguar a nsu a yɛdze gu hɛn tsir do ma ogu hɛn ho no eno na ayɛ a medze hwɛ.